Nkyɔrɔk nyit fin wat, nkyɔrɔk nyit fin wat ni tsɛng. Ifɛ isusu me yet izip. Izip yet ikyɛng ayit plak fi tas inyon, ibɛ atsɛn, idoro ki nyon, idoro kɛ ka ba non, ibɛ tsɛn nirɔm ye, ibɛ atak afaa. Izip kuma iyet ikyɛng fɛ iyit ba yes iye, itas kamang ba da yes inyon ayit. Ites atsi, ites itsi kpaf ki ingon ba yes iye izip, anet fɛ ba ku yes izip tonong fok abi tsang hyɛ wo. Izip yet inam ayit ikak fɛ ba kaangam kyem ayit ba, nek ki da di ze, ida tong sak aza. Ki te gunung, ki ki te gunung ni kɔ ngɔn ayi, ki ite gunung ishin idi yitn ide ayi, kki inam ayit e bɛ ayɛrɛ tsɛng-tsɛng. A tsin da di ikumusu, a da got abak azɔng awo, ada shesheng karɔ fɛ adiki got. Izip yet inam ayit ikak fi ibi tsɛng makiyi. Ba faa banet itsang, ba kaba yes yi izip nek ba wat ishɛrɛshɛ me ni tsɛng. Ba yit, idoro naton, idoro kpaf kɛ kabanon. In ke ishim iyit iye ki ikpa aben, imen pak, iykem idi ba. Da yɛrɛ, da yɛrɛ da woso iyarɛ me nak ki ikpa aben nɔng, ni iwat iwɛy ni ntong, nek atsɛn e tas ntong. Izip yet inam ayit ikak fɛ ibi itsɛng. Ba yit ide ana kɛk awo tit se nek anet bɛ ice ren, kɛ nɔng awo kɛ akyem ayit inam-inam ayit fɛ ba yes izip ba. Izip, ki idorok na ton, karɔng fi idi tik, itik azɔng narɛ me ang ngɔon da di fok iyɔng azɔng ashiriwish imi teng itsii nɛnɛng narɔ kakak. izip ki ite itsi, ba kaangan kyem aren karɔ ite itsi, ba kaangan kyem aren karɔ ite itsi me ba. Karɔng fɛ ada ki te itsi, ada te itsi ze, karɔng fɛ adi ki tik ada tik aza. Ada tsang kyɔn-kyɔng kyɔn na kus agam fɛ anet da kyem adi won har ada tse di ta narɔng fɛ adi tes itsi. Kɛ te tsi me, ki ngɔn bɛ, kɛ anet bɛ, ada kumung kyɔn na tsi, me, adorok ba. Ko akai fida ku shɛrɛk, ayɔng ada men naton atsi me nɔk atsɛn wu tas agam. Inam iyit ikak fi wat tsɛng, itsɛng makiyi, yet kasom. Asom yet inam ayit ikak fɛ ibɛ ato itas kaba kabu, ibɛ ato asɛp. ba yes iye yɛ asom. Asom yet inam ayit ɛng fi ibi tsɛng makiyi nek, ibi tsɛng nek izen fi ngɛn tse nayit kɛ <noise> iku di yi, a men, kɛ ase ni nda ayi, a da tarak ayisi wu gbarɛy ni ngɛn di fok atsin da yɛrɛ; na nɛng wu fɛ adi gɛrɛk banet fok abi tsɛng awo, <noise> abi tsɛng makiyi. Asom yet, inam ayit ikak fɛ abɛ atak <noise> afaa-naas. Ka bi itsii makiyi, da kyem iro na tak ni yit awo. Da kyem iro natak ni yit awo, kɛ ka rus agam, kɛ ka se ni tsi itsin ro me, kɛ ka rus agam aze nɛ ka tsɛɛt iren ikak zɛɛt. Ka rus a kufumung aze ngɛn di fok ka nɛnɛng azɛng ni kufunung e, na ka tsɛɛt iren ikak zɛɛt. Da tsi tsɛt azɛng ni kufumung e, da woso tsɛt e da sɛ ika wo, ka mi yi-kami tseng yik-yik nek ka bi, tsɛng hywɛ wo. Inam ayit idɛng fi bi wat ibi tsɛng, ba yes yɛ akabu yit. Akabu yit ɛng ni seng na-ni but, ba yes yɛ adila Inam ayit ɔng fa ba yes yɛ dila, itsɛng wu ba faa ide kpat ki tsɛng anet <hesitation> inam ayit ɔng fɛ ba yɛs yɛ dila kɛ akabu ayit ayi, awat bi tsɛng ayɛt nkyɔrɔk ayit. Iwu, ki ngɔnda yit iwu, da kyem iyitiwu nizan awo, tit ira-itse natuk itsi kusɛ ninda da ni yit. Ama ki ka-kanom nye kɛ kadiding nye ayi da kyem ikusɛ ba nek a sosok nisɔs. Kusɔs ing fi kuse tsik hywɛ wo. A da nɔ na-na nɛnɛng a zɔng. Ama anɛnɛg azɔng, se izen fɛ aren fok vit ngma banet na zatse, bit ngma banet azɔng arɔng giwu di se, ada nɛ wuruk kyɔn-kyɔn-kyɔn. A wuruk kyɔn, ayɛrɛ, ayɛrɛ, ayɛre, adi bit anet, ada nɛ wuruk. Iwu kɛ di karɔng fɛ adi yas nakpe, azɔng wu fɛ ada yas nay-nakpe wu zɔng. Kɛ atsin tseng, a tsin tseng adi nakpe we narɔng fɛ bai kamata na ba sɛ nakpe wu zɔng awo, a-a shishing iren. A gorok iren ikak, a yiring fok anet awe ɔng ani ku te gbang azɔng ɔng. A yada agbang na kuyit awo. Kɛ a tsin tsɔng, a sɛ karɔ. fɛ nayak wu di se Aren kar-kuri karɔng fɛ adi ki sɛ nayak. Kɛ yɛrɛk karɔng fɛ adi ki sɛ nayak wu, asɛ nayak e zɔng, ada kyem aya ina. In kɛ tseng, ase ni ku tseng, asɛ di nayak fɛ a kamata iwu na ya ba na rɔng fɛ nayak e di se wo a da shesheng iren. Ba yes ika yɛ ka dila. Kɛ ba fɛ ni gɔn, ngɔn yet akbau yit tonong fok ngɔn bi tsang makiyi. Inam ayit ikak fi ibi tsɛng, yet izaram kɛ agboom ayi. Izaram yet inam ayit fi itas anet. Itas anet nek i kyem i tseng na tak ifaa, atak afaa. Itseng na tak afaa, a tes nggon a ngasa nggon, a bitsɛng makiyi. Ki kap a masara, a besamasa-a tse ni kɔ ngɔn, anɔ ni kɔ ngɔn, a bes a masara me ni mbɔk kpat tɛ anet di bes. Izaram yet inam ayit ikak fi ibi itsɛng. Kɛ isɛ, ki da sɛ na yit ida ka ro kpat tɛ net da ro. A ngasa nggon, a run nggon kpat tɛ net di run nggon. Inam ayit fɛ ba yes ide izaram, kɛ agboom ayi i shim nayak Ishim nayak kɛ azakɔm, ashim kuyak fɛ net ya. Ngma nkyɔrɔk fɛ net ra, a kyem a ra ina. A kyem a berang ikyɛng ni bɔk, a kyem a bɔ hyweremg a di ki ro net, akyema bɔ ishɛn adi ki-adiki hywereng anet. Izaram yet inam ayit ikak fɛ itas anet nɛ idi de da di kpat kɛ-f-ke net, ki di de da di kpaf kɛ net. Ikyɛng izining fi kam inam <hesitation> izaram na net kɔ agboom na net ayi yet abɛ ashung makiyi ni rɔm, a tseng tsik ama atseng tsik-tsik kpaf kɛ net awo. Abɛ atsambɔk, a tsɔmbɔk wu nɛ kai afɛ net awo. A tsambɔk wu bɛ shung, ashung har na tsambɔk. Akpɛrɛ wu ahsim kɛ a tas a fɛ net, anɛ tas a fɛ net awo. Ayisi wu, na azonok wu, na anyi wu a tas a fɛ net. Ide me dɔng in fɛ izaram yet inam ayit ikak fi ibi tsɛng hywɛ wo. Inam ayit ɔng fɛ ba fa ayɛt ba fi itsɛng, akwai izaram e, na asom, ni izip ni shɛrɛshɛ me, na akabu ayit fi-fi in tsim fɛ